Koo ŋgut, kəzəŋg tivə zaamul ge de tabo. Ndar gə marawaayit ne wala de gə, dərga ziya dene. Marawaayidən ɲe kəzemu tifərək, dataga. Saaməl ge got kuulu, wala zamul ge nam, zamel. Teyandərga marawaayit ɓena na key wor ge. Na kən targa wor ge batu ge na nə ɓenan. Kən ndəra humba, an tir lede inde, yatu terde na yaaku. Ɗara kayimba ay mba yagə tundar. Tombo oŋg kure, kalidə. Naŋg bisna kow yakəndare. Kalənə hesitation, ɓe sindan kə ndargə sindan yakə ndara. Yaa ku ti ndik ge, wo kala, kan mə kudum yakə ndar he. I ak kə tə toho loŋgə tif fi tiha bin dərak. Tubi niya kə ndərak bo, wo kirniya kə ndərak. Gagə, ya ku ndara, wo hesitation, molən gagə yakə ndara. Neena yaku ndara kəgə naŋgən, ndarham marawaayi. Tarbata tarigen, tə ohon kifti, tə taran garkime tə oroŋg korone. Naana, hesitation, zaham gə də ŋgal kalan tə den ŋgargan. Tərnə kawa. To ya kə ndarhe tubi yakə ndar ke gagə ya kə ndarhe. Kudu yakə ŋgar he, koob bod neyaa ko. Ya kə darhe oho tə də aayen, ayen kəbət aayen rona nduko. Ndər gə mata gel ŋgen, daan, nder bə ndar giɗa gida. Nə waadiɲi zaamulge nə targadan, dar han koolini. Tu uudeɲ bede, wa ayeye got tət taran ɓe udu bedeɲan ŋgal ardin ki i wo tariɲa ɓet tuwa gan ŋgali. Danna, ndərak, in in in ori oɲa, in in in moloŋg. Tetaram ɓe, beze naane, kuuli ɲa, ko təŋgam ŋgaale. De na ɓaa tanɟiri wo naŋg tu u olda turunom. Cel o ɓeyaŋg da na nii tu odaŋg ɓe. Koo omar koso kanaŋg undərok kooro i yagu. Ndegena naŋg, targagə gəzeyaade bədən ndarga kam marawaayit deetu ud dedeɲa wo tu ɓaŋga wori yoda. Uuru udnu badiɲa tu urnu cut. Wok ta za mulguna ro kulban ndarhan. Wo tifərida dabo kaɲ. Tiyerdi, khatubi ɟey, gaagi, moloŋge, kudum hi, bod ɟe. Nan ndərək tə tarambe mataku bolndarga mətək, wo bizge. Sende ge aŋgə ge yenaanə worge molo ge batu ge. Naŋg dən dokən darhə mataak. Hata maalan nako, ya gə ndɾag ba. Yin ŋga maani deyaku tə argude. Ruwaba tanɟer o waaba keytəŋg, tii man ndak tuk cuk koori kam oŋg ye dokam gəədən. Arɓi batawaga, nahana tə ŋgar ham.